In chili intejuan kishmati intejuan aveces pues tikchihua de tik tikashua nikan tekashikl okachi intejuan kua ijkon in chili de tekashua de tekashikl de ik in xonakatl tetekilia huan nijki este huelik in chili habanero pero non sek teteki in chili habanero de ikan xonaktl huan de ika pipinzhi in limon pues huelik huan okachi picoso huelik saberihui nijki in este in kuali se ikxhhihuas in este in chilito de ika ika tomatl non kisa pues de ra in chili de serranose salsa verde nijki ka este in chii de pulla non rojo non de ika jitomate se kuechua se ikchihua nijki de ika tekashikl ijkon de ika sasalsazhin hasta de ika memela tikchihua in memela pues se tekati nika in teshkli se ijtlalilijti in chili de verde de rojo de tlen de tlakaye se paktia o de parejotin para este sse yikchihua in memela de bandera de ika ni xonakatl huan ni queso.